Xam nga doomu adama li nga bugg ak li la yàlla séddee <noise> du benn, bu fekkee tey bugg nga tukki te yàlla tuddut sa yoon foofu doo mun a dem parce que ñi dee si yoonu bamway bi bariu na de yàlla tuddul seen dem, yàlla tuddul seen am foofu <noise> kon ñooñu seen wërsag jën la, jën yi ñoo koy lekk, wërsagu jën la. <noise> Bu dul loolu ñoom fii la ñuy ut <noise> démb ak barki démb balaa bamway, jànguñu english, jànguñ alxuraan, ñu ngi am rek tey am nañ ay milliards milliards dégg nañ english dañuy ñëw foofu chaque année indaale seen doom par juróomi nit ñooy jóge foofu di ñëw di ànd jógee amerique, tey li ñu yore si teraanga yàlla dong moo ko kam, te bi ñuy jóge fii di dem jànguñ english, jànguñ xay dara, tey dañuy jàng ba yëy këyit ñu ngi si jàmm ñu ngi si teraanga, loolu gis naa ko gis kenn moytul alali jambur te mayuñ la, bul fen, <noise> bul tapale lii de danaa ko wax. Daanaka tey képp koo tooñ te baaluwula <noise> daf lay tëj, <noise> kon nit dangaa war a moytu kaso <noise> nit ku nekk war nga moytu <noise> ak tooñ, ak jël loo moomut, loolu ñëpp dama ko dee wax suma doom, <noise> loo moomul ba ko, loo soxla si nit <noise> seetal bëtam ba nga xam ne kii sa bëtam may na la nga ñaan ko, su boo ko xoolee sa bëtam mayula nga ñaan ko bu ko ñaan de parce que mun na laa rusloo.